Pa entangal una impresina, pos alo primeru tienis, comu con tó, de tenel craru qué quieris. Tendrás de conocel el mercau pala competencia i los gustus delos clientis conocel. I ara tienis de desenroal un pran de negociu nel que selga tolo qu'es aparenti pa una impresa, las tus necessiais materialis, las tus necessiais umanas, las tus necessiais económicas. Güenu, si es una impresina muchas perras no tienis... assinque suerti!